Merekreetse "email" adrɛse a mefa <noise> mo fone na mokɔ m' bea a wokreetse "email" adrɛse n' <noise> na afei medze dzin a mepɛ dɛ ɔda me "email" no do mabɔ na medze hɔn "email" anaa "gmail" no so medze asɔw do. Na ɔkyerɛ dɛ mewie.